e ko ɗum waɗira e ko ɗuum waɗi e ɗum resi ɓe kañum waɗta ɗum feerootira e noonno ɗum waɗira e kampani ɗum ɗum ɓe perotira ɗum nandata.